Au lebih hi pake au doing untuk au sanga pengalaman karna kalo londiak sone au bisa alelak hal ba'uk a kalo au pake doik untuk au asa hata sone maite basa doik ha ma hata ndia memang au paken tananok a pengalaman a ho au afandele ahelen londiak.